أفظل القدره على علاچ المرظ لأن الشفاء من الأمراظ غير حياة الناس بشكل چذري و يعطيهم فرصه يعيشون بشكل أفظل أما التحكم في عقول الآخرين يكون لاه تأثير سلبي لاكن علاچ الأمراظ يساعد على تخفيف المعاناه و يحقق فايده حقيقيه للمچتمع.